Legioma zany ohatra magnano akoa gn'ovy zao ein, raha ohatra ka hoa ahisy agnaty lafaoro izy samy mis- s- samy magnany gn'titiavany an'azy, magnano akoa fa gn'agnahy manokana zao ein, hofoasako eky izy, raha voahofy izy da silasilà, raha voasilasilaky izy da ahisy ame platô da ampidira ame lafaoro amzay izy da arakaraky gn'hitiavanao fahamasign- gny fimasahagny amzay zany da na ohatra hoe valopolo amby zato degre zany gn'hafagna andrahoan'azy da ohatra hoe igniasika roapolo minitra eo gn'anihan'azy.